Gitara yoki pianinani chalishni o'rganishni tanlash orasida men gitara chalishni afzal ko'raman. Chunki u ko'chma va do'stlar davrasida ham ijro etish uchun qulay. Ya'ni, gitarani yoningizda olb yursangiz bo'ladi va xoxlagan payti chalishingiz mumkin.